थैलन्द् अरो विएत्नम् अ वेअथेर् तो दुइत तो सेमे होबो। थैलन्द् तो अमे जनु थैलन्द् किहोकने फमोउस् होइ। तत्तो बोरेअ बोरेअ दुनिय-दुनिय मसजो दियते, एतु बोरेअ लगे थैलन्द् ओन् क्रिकिने। ते तत्तो मने बेसि बक् मनु विलग् सब् वेअथेर् तो तो गरम् होइ। भुत् उपर्से बकि सब् मनु विलग्, मने मोत हनु विलग् बेसिये गरम् होइ। दके कौन् हेतु नोकोहन्, हेतु कौन् अलमन् प्रोफेस्सिओनल् होइ जैते हेर् विलग् कथ हि अतु कबो न लगे। अरु हेतु कौने, अरु हेसो रेचोर्दिन्ग् तो जबो न। हिमन् महे दिपद् न जबो, केन्तो थैलन्दु हेरि होइ। तत्तो बेअछ् असे बोहुत्, मने खगर खगर परसे। ते एकने, त थन्द बेसि होइ। थन्द होइ, दिनर् थन्द होइ। दिनर् गरम् होइ, अरु रति थन्द होइ। करन् दिनर् जितिअ रोतोर् तप् तो हेरित् परे। खगर पनित् परे, त हेतु दित् हेरि होइ गरम् हव ओले। ते हेतु कौने, एतु तर् जुन्तो हव एतु गरम्। अरु रति तो सुन्दर् देत् थगे। ते हेतु कौने, रति हेतु थन्द होइ जैते। ते हेतु अरु। थैलन्दु गरम् थन्द सब् परे।